<hesitation> atiká, ikuma atiká kíni ɛɖí ówó ba kpalíà ìgò lèe, iku ma ú ne kè, klekle kayi bù kpalí níìnyi tè yá iku ma be ni làlà ílɔ ɛɖí ù nyo ulu ulu ulu, atíká ùsàlànì nyòo, ulóbó nì nyòo, màa to alɛ kpí nyòo ùú sɔnìà ígbɔ ké ánìyè yi à nàáa nɔ ɔku ma à nàáa nì làlà blɛ̀ɛ atiká màa à nàáa èpéɖì kíní sú ówó be ni làlà ílɔ. kíni ɖí iku klekle kása níìkísì àni ká nyòo be ni kè iku tòo kíni ɔmi fíà à màáa nɔ. be ni làlà ílɔ úni ù nyo ululuulu ùú sonìà iku ma ɔwɔ dò nàáa nì <hesitation> àbàni úni kíni ɔwɔ fé pèéɖì ka ánìyè yìi, ú né yi, blɛ̀ɛ à dò nàáa po ìyè blɛ̀ɛ mò màa bèé ke ikísì ù nyonìà màa bú náa èpéɖì kíni sú kíni ká ɖáàlɔ ìnɔ ìtu zèele. Bɔ̀gɔ̀nì ba zà atiká màa ówó bèé ni làlà ílɔ lɔ, bú neni làlà míìnyè, bɔ̀gɔ̀nì le be si ìyè, mòole bù tèsiì, mòole ile ìyè zàyibìàà. kíni sú ɔmi nɔ zóɖi ni ùú sɔnìà iku ma ɔwɔ dò nàáa àbàni. míì àtiká lɔ màáké bèé ni làlà ìyè lɔ, kíni ɔwɔ fé pèéɖì, kíni sú ìyè ówó bèé ni làlà. bɔ̀gɔ̀nì ká úni ɖálɔ̀ɔ bògòzè ká bògòzè ká bògòzè ká elílɔké, ìyè ɛɖí ówó be nì atiká lɔ màa bèé ni làlà ìyè ni làlà kayi ìyè nyòo ògòzè, ù nyonìà màaké ú nàáa èpéɖì nì làlà níìyè níìlɔ ɖí ni káyi kiwèe ni ɛɖí ú nàáa mì nì làlà níìyè kayi ìyè nyòoà yá bògòzè ká bìà ù ne nì làlà ílɔ kíni ówó be nì yá kíni ká ɖíàlɔ̀.